Ya <hesitation> kolontaigny mampiavaka Alimanina ndraiky e zareo <hesitation> mandala fianaragna dikan'izegny tegna tia olo niagnatra zegny zare de agnisany <hesitation> zavadehibe aminjare zegny ny resaka fampianaragna sy gny o olo nianatra de magnaraka izegny koa o <noise> <hesitation> zare koa mihevitry tegnanjare hoe ambôny hoe lay maha allemand zegny ambôny miavaka amle <hesitation> rasy hafa.